La ak'ach wul ch'ah wula k'eh qa'sa wulmood nab'anam je'tii nachaq'aam re'ka nachaq'aam nakpuxum ruu' atz'aam ja'ar wulmood naa nakojom riq'omil taqee' ja'ar nab'anam reh guisado nab'anam dorado nab'anam je' frito y je'tii la guisado reh reh nachaq'aam ja'ar laa ja'ar jenaj cha ke wulmood nanam re' je' horneado